biyesi ma a cozo mɛ se cozo ɓwɛnu ɓɛ'a benɛ do <wo> ɓɛ'a mu man'an o ma'o mina ubiyɛn jeme se ni ɓwahuwe-zo ubiyɛn bere nɛ ɓwa awe hun-na mu o wee lira ni wa to ni wa lee man'an man'an nɛ sin ma man'an nɛ ɓɛ sin uwe nɛ waa hun mu to uwe zun bun